جھاڑا کے تو بہت سارے جھاڑا ہیں، جیسے کی میں بولے تو جو ہمیں روز دیکھتے ہیں، بس بولے تو پیپل کا ہے، پھر برگت کا ہے، نیم کا ہے، تلسی کا، آملہ کا، جامون کا، آم کا، پھر چندن <hesitation> کا، پھر ببول کا، پھر ایسے بہت سے جھاڑا ہیں۔ ابھی دیکھا جائے تو۔ <hesitation> نوملی فروٹس کے بھی بہت سارے جھاڑا رہتے ہیں گھر کے سامنے۔ اور <hesitation> ناریل کا جھاڑ ہوا پھر پیروان بھی اور۔ <hesitation> جامبان کے جھاڑا ہوئے، بوران کے بھی ہوئے، چکوان کے بھی ہوئے، چکوان بھی۔ بہت لوگوں، بہت لوگوں کے سامنے رہتا، ان کے سیزن کے حساب سے وہ ہوتے رہتے ہیں.